Ala pute ma au suku wapea au ne re rupaidima, paidima ma ala pute ma una iyanu urea sidi. sidi route ha baru ina sambal goreng ma iloko sisi una <hesitation> iilako ina asinan. asinanma papaya laku manggala ha peraku ina karuku ha baru maina ala goreng aga ala goreng ma auu <hesitation> sipi bawanu pea au tuna au lele lako tumis ya pea lako gorenga au goreng ma laku ina karuku. karuku matauna gorenga laku ina mantidom pea alama au una reana nasi kuning nasi kuning ma au petu lapea laku au una au loiya takoiru santange. santange ria iya pea laku ureda walaaka au loiya ale pemotiti kane awane pea laku au tanana utanue laku una sambal goreng auna iyanu ria sidi au una ina tarasi lakuna nasi kuning ma au waraaka pea au tetu au tuma santage au tuma santang bema laku masaya au camporae Au campura ma pea lako au waraaka hido keduke ha pea lakou neina utanu au naina sambal goreng ma ianu ria una sidi au pake karuku lako pake bihun riaya lako pake sareie tarasi au pea pei mama alama au une rea nasi kalapa nasi kalapa mao aue tetue au nepea. au toma santage aku samaya au loiya. au loiya pe ema lako au campur santange peene laku niko alame rea nasi kalapa ape ora kahidu lako lou iya kedukee au loiya mama pe laku loku iya alao au neina tarasi bara upake tarasi laku ianu mamanta ma ha pea lako au uwa aku ingine rerea ala keduke ala pute ma lako une riaie ai manu tanamanu lohana lako une rea ae bubur ayame lakona bubur ayam lako pake au pake gintang lohana katumbare lohana ha loko pake manuama. manua musa barsi alako tete tetea baru owiru wanehe lako santange lohana ha laku masa loko lou iya au loiya baru ami.